Este che rochb'lal ri este t'u'y <hesitation> ya ik'o chik ajwi' rochb'laal xib'al ri rochb'laal kochb'laal kin cha lo i este k'o t'u'y este buen nab'ey este k'o t'u'y <hesitation> rech ulew <hesitation> ri t'u'y ri' este b'antlik este ruk' ruk' ulew i are' ri <hesitation> xkchul xkchunsaaj ri ojor laj wnaq i xuq xuq ke todabiiy kchun chqe nu'j ya ajwi' ya k'olik este nk'ej t'u'y chik <hesitation> nk'ej rochb'laal chik como ya jroq este jor ke'luul este t'u'y de peltre t'u'y rech este aluminio t'u'y rech rech <hesitation> k'o nk'ejchik ya teflon k'o nk'ej chik de presion i xib'al rochb'laal <hesitation> uche' mas nkare' uche' sino mas utz este Este xtqchkunsaaj qe are' ri t'u'y rech rech <hesitation> t'u'y rech b'antlik rum ulew b'antlik rech ulew are' ri t'u'y ri mas <hesitation> utz este tchkun chqe <hesitation> enkam wu unk'ej t'u'y chik uche este raat kirchaq'saj ri qtib'liil nu'j <hesitation> ya b'antlik rum ch'iich ya b'antlik este nejel ya nejel ke'q rochb'laal chik ya pur ch'iich' este rum ch'iich' b'antlik chik nkare' este kepla ri t'u'y rech ulew b'antlik <hesitation> rum rum roxik rlewil ulew i mas <hesitation> are' chemo este kchunsaj wi' are' ri ri este kchkun chqe ruk' ri este Taq este qchaq'saj ri tib'lil e mrej kmeq'ik ri t'u'y este ulew ulew riij enkam ri nk'ej t'u'y chik ri ri rech aluminio mu peltre mu juchik e raat kmeq'uul i uche rum ri' ya ya ajwi' kb'anla' usar nejel rochb'lal chik e nu'j este uche mas utz este este xtiqchkunsaaj ri t'u'y rech ulew wur asi que wu b'antil wi' komu are' ri' kchkunsaaj ri ojor laj wnaq i si qka'yij ajjwi' este qe o nejeel wnaq este ajwi' ya jin ke qa qatz jin ki' k'osb'ik xib'al jnab' enkam ri ojor laj wnaq xe k'sb'ik xib'al jnab' k'o wnaq xopnik' este este joq'aal jnab' Enkam ri nejel ri wnaq ajwi' qal no chermal uche are' rmal rum wu ke ya qa chik kchkunsaaj ri t'u'y ri ulew riij ya jin kchkunsaaj ri t'u'y este ri ch'ich' rum ch'iich b'antil wi' xuq ke nejel ri ri rochb'laal xarteen ya ajwi' ya ya qaqche chri xarten rlewil riij e ya nejel ri xarten ajwi' ya pur rech aluminio rech peltre rech teflon mu xib'al rochb'laal wachi' este chemo este ik'o ajwi' nu este ri mas kchkun chqe ajwi' are' ri xarteen rech ri rech b'antlik ri aluminio mu peltre i ri xarten ri teflon are' kri chkun chqe chermal este xarten rech teflon kumo are' ri xarten ke por ejemplo xteqb'an jun qmlob' chpom ri' ka'nik qa kirchop riib' Sicha' <hesitation> are' este kchkun chqe encambio ri ri nk'ej xarten chik e abes kir chop riib' wu qtib'lil chpom entons qal qa qatz este kqaaj chiq woch sicha' este qtaqij <hesitation> ya kchuknik nk'ej xarten chik ke mas este utz ka'n tib'lil chpom